ගෘහ භාණ්ඩ ගත්තොතින් එහෙම <hesitation> ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊළගට අපේ කණ්නාඩි මේසේ <hesitation> අපි <hesitation> ටී.වී. එක තියන <hesitation> මේසේ. ඊට පස්සේ අපේ <hesitation> කෑම මේසේ <hesitation> කෑම මේසේ පුටු. අපේ ගෙදර තියෙන සාමාන්‍ය <hesitation> පුටු. ඊළගට <hesitation> පොත් පාඩම් කරන මේසේ <hesitation> පොත් තියන මේසේ. ඊළගට පොත් රාක්ක <hesitation> ගන්න පුළුවන්. ඊළගට පරිඝනකය තියන මේසයක් තියෙන්න පුළුවන්. ප්‍රින්ටර් එකක් තියෙන මේසය තියෙන්න පුළුවන්. ඊළගට තුවා දාන රාක්කය <hesitation> ඇඳුම් දාන රාක්කය <hesitation> ඒ වගේම අපිට <hesitation> තව ගෙදරක ගෘහ භාණ්ඩ <hesitation> විදියට සෝෆා එකක් සාමාන්‍යයෙන් සාලේ වගේ තියෙනවා. ඊළගට අපි සපත්තු දාන රැක් තියෙනවා. ඊළගට <hesitation> අපිට තව <hesitation> පිටරට වල වගේ නම් <hesitation> සීතලට ඇඳුම් <hesitation> ජැකට් එල්ලන <hesitation> කෝට් එල්ලන <hesitation> රැක් වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒවා තමා <hesitation> ගෘහ භාණ්ඩ විදියට තියෙන්නේ.